اول حاجة لازم اختار الشنطة سواء كانت شنطة كبيرة او شنطة صغيرة واختار انسب شنطة تكفي اكتر الاحتياجات الل انا هحتاجها ، وبعدين اشوف الاحتياجات الل انا هحتاجها وابدأ مثلا باللبس ، واللبس ارتبه على حسب الاولوية وكمان اعتمد على طريقة اللف ، اللف بيخلي في مساحة اكبر اني احط فيها حاجات اكتر من التطبيق العادي